Tun washi gara tun ga gaya in de nən nga bi nin gususku kosau nin nda ramma maleriya amman wali inde fəra jib na nən nin nda ramma nən yu men ko badira ko bacin tam kasau, ko ri da ir'yi se ri zaga dama ramma dangu i ri zəga gama ko gəmsək toh daci da sunu zəga ju nin a jiba rəb gurwa gara atu dan da ki. daman damba da yin nda kwa amici auu wara dangwau da ya du i ri zəga tunu nda ma ami li koda ka dəmu ka dumu ka dəmu ka dumu sata ami ci da jibayi ami li nda mpi ii ɗa auu gu da ramma toh da da. Da jin zəga u lawan bee mi wara wara launina be mi wara waran to atu na kwargungun da bari kun atu na kwargun bin se da jimbili kun da ramma a da i ri zəga kasau gəmsək ko gama sutuku ɗikana awayu ga se ri wane kasau. Toh atu ye ju nin in Jibin gara kə kwargun nin se nda cacpe ci kwargun da bare ci. Toh waci ko maleriya tuku jibna nən nin ka lawan gu nda jiba kə nin da fe ta feri ci aka, nda dawa na aci səsau nda jimina aɗa yərina gwadam nda gəgɗi ci aka nin dafau ma ci cil nin da ramma na bai na bai maleriyau jin gara. Maman atu bee ka dunutun ginga gaya gara ngum akshi a dlamau ka senu ndak wali a dlamau ka sutuku. Toh sai dan danai se daki zəga dari ɗagai nin a a gwaptu aɗa, gwaptu aɗau nin tam? maleriya men jin garan se da ramma da jib na nunuwa kə nən. Ai kwa dlam rama na wane a mayim tunu dlam rama na nən ka sutuku, ai de ci daa jəbna nunuwa gəri. Jib na nunuwa gərin se da ramma deu da ni da sənyi da ni da daura yi nin wara. Maleriya dama jib na nən nin a jiba daura a jiba daura dləgun nən a magitan gəri gabadaya. Ankai kə nən a tlayin gəri baci furo ke nan se da ramma ai nən wara nda daura yori tuku ai jib na nunuwa warau, nunuwa mayim gu ko amau. Se nda dawa ci da ni da shi ada kə bai rashi kəlapiyau sannan da- dan rama toh. A ci ramma a ci a sa aɗa bin toh daman ka jib nunuwa nini ci toh daman waci gara ngum da zada bee ka dən. Amman marəm gara daman sukur tun ko ri da turna pa zaga kawai. Waci kuma se da ki ɗa a tlanu ɗa a tlanu nda ramma ka ne zagaucin a gwapta aɗa ka na bikshu kasau bai nda bi na ta kəma zaman ni nasara dan da bi na ta kəma i pali sunu dai na bai da bana raama toh sai dan da ni wam ko da ii waci gara ngum in de nən dagamu ko kurti kin gəri ko iri təgəɗ ko ii ri rawa ɗagai kasau ko ii kaam a ka cin gara i bazhi, a ka cin gara. Gatan gara tunu se ka ki akshi se da ye tlakwdaru bana tlakwdarun a dasana ri wara anɗaɗ tun vərəu sunatan go bee go bee a rakənada zuwe ci kwargun ko dabana gadai dagai da zuwu du ko kwargun dagai zuwa ka sau da zuwu du na ankal na ankal na ankal na ankal se ka ki warau men na bai bina raama, se ka ki tufin gəri ankal gəri go bee ɗagai. Baal jandu tuku baal zaman wara nasara deu bi ke nan. Amman gususku bee wakatun gara rap se ka ki ma da da i ri kasau da da i ri kasau se nda ma fotu gu men san nin da ki amman waci baal jandu tuku wana nda kə wana tuku. Na nda wuna rashi kəlapiya kaya ii ri zəgaucin, bee jib na tatlu kaya ii ri baci takwas, bee duk bee ta se na zəda təta tawanke inde kə kəmu təta nin toh da rame ci a ji ri wane. So bee ka ja bikɗa men gususku kasau bikɗa men ko gaɗi nən daya dan da ba ri ci gadal gu, a ji ii ri wane ai na gadal kasau tuku, gwargun ke nan kə gargajiyau. Tətan da bari ci tunu ka lawan gususku a bauna na gafagau gu, təta a bauna gafagau gu shikke nan na bai na ankal na ankal sai kadan kaje ji ka cu i ri warau nin a gugguye ci yanu gu a ka cin gara i bazhi, a ka cin gara. Gatan gara tunu se ka ki akshi se da ye tlakwdaru bana tlakwdarun a dasana ri wara anɗaɗ tun vərəu sunatan go bee go bee a rakənada zuwe ci kwargun ko dabana gadai dagai da zuwu du ko kwargun dagai zuwa ka sau da zuwu du na ankal na ankal na ankal na ankal se ka ki warau men na bai bina raama, se ka ki tufin gəri ankal gəri go bee ɗagai. Baal jandu tuku baal zaman wara nasara deu bi ke nan. Amman gususku bee wakatun gara rap se ka ki ma da da i ri kasau da da i ri kasau se nda ma fotu gu men san nin da ki amman waci baal jandu tuku wana nda kə wana tuku. Na nda wuna rashi kəlapiya kaya ii ri zəgaucin, bee jib na tatlu kaya ii ri baci takwas, bee duk bee ta se na zəda təta tawanke inde kə kəmu təta nin toh da rame ci a ji ri wane. So bee ka ja bikɗa men gususku kasau bikɗa men ko gaɗi nən daya dan da ba ri ci gadal gu, a ji ii ri wane ai na gadal kasau tuku, gwargun ke nan kə gargajiyau. Tətan da bari ci tunu ka lawan gususku a bauna na gafagau gu, təta a bauna gafagau gu shikke nan na bai na ankal na ankal sai kadan kaje ji ka cu i ri warau nin a gugguye ci yanu gu se da ramma ai yanugu suna tai ka lawangu ka ayawa aisawa kasau yi- si yi- si kasau na bai. To jandu tuku baal wana ne wanda kə gargajiyawa wanda tun zaman danba nasara da nai ngun ta se wa na zada kararin tuku. Amman gususku kasau tuku duk bee tlengaran se ka kəmi ma da da ii asbiti ko dayi rawan umm- umm wa ci jundu tuku baal na atu bai kuma ndawa kəlapiya kəlapiya go bee in de waka tun garan maza- maza a ɗa i vəda kasau tuku kwa ba na cin a takwsa di kun. Toh atu ne rab da kun bee wara waci tun ga gaya gara ndawa tləu na atu. pali rashi kəlapiya kasau daman da ya ii rii zəga, na zəda nda darrnye a ci zəga bai amma a ci a darrnye zada nda tunye rakanchi dama, da rami ci ma zəgan da ramma a ci zɗga bai a ci a darrnye. Zəguucin akshi a lawan bee mi a ravan kə nən darrnye kuma in ka ran fura ci nin akshi a ba ri li kwargun gu nin akshi. Se dan da ba ri ci kwargun, kwargun ko gwargun k- k- kə tləra kuno ramma a ji ka zaci sau ka kwab ci na arawa bau ko na bee kasau bee wara ramicin dai ka dlam puida na atu kə ga gaya gara ke nan. Ndiwwara bee wara ləntuna pali kə matin kuma a ci ye na ba bi wan gara dama i gargajiya wa ke nan. Matlahn tam matlahn ko da kəma na təta ii ɗagai matlahn atu, jandu baal na baci kən wana gara na nda wana gara. Ka ye ri ka ye ri zəga bai ka ramma da ba ri ci kwargun zəga karan lawangu aya dan da launai da ram bee wara a kunu. Nən gu kuma ka den a ci a bari ci gwargun, bari gwargun atu ne kəri. Babi takwas ti ke na wana gəri tun dumba nasara da nai ngum, jandu baal da ta se wa na atu gaɗa kasən in de a dlaman garan wu tuwaya tu bai. Ndiwa wanda iya yekshi na atu da vərka bai da jiba tu bəlan atu a lata. Ga gaya gara ngum i nye kəma duk wakatayi ɗa bee ka jandu gu so yaɗda gagigu a takwas toh sutaku ne atu ne rab paida kə wana kə ndawa waci akshi a kəma wa. Gaɗa kasen sutuku a tune rab da kun bee na dumu na bari labarr bee na zəgau i ɗa bee ka jandu tu gu.